عشان تعمل تعمل كيكة حلوة أول حاجة هتحتاج كوباية ، كوباية ونص من الدقيق وكوباية سكر ومعلقة بيكنج باودر ونص كوباية من الزبدة لو مفيش زبدة ممكن زيت و <hesitation> بيضتين أو بيضة ماشي وكوباية حليب ومعلقة فانيليا ونص معلقة ملح ونخلطهم سوا ونحطهم ف الفرن وتطلع احلى كيكة